Ñy biby lava tenda zany na ñy zirafy: -Mahazo tombotsoa aminy ñy <shushes> vozony laveñy i aminy ñy <shushes> fisakafoana ;manahaky ñy hazo lava reñy. moramora aminy ñy misakafo; manahaky anizao koa ñy fiarovany ñ'ainy noho ñy tontolo iaiña misy azy ao aminy ñ'ala zay. mahazo tombotsoa koa i. <shushes> aminy ñy fi fialiany aminy ñy biby hafa miarak'aminy ao.